He ño gyíŧi ma ngolina a dúniyaa, a dúniyaa wo btíiti ŧiŋ ma, he gí yíŧimbol, síifa siifo agín, he ngolu. Yaa wi tíngani ngolimate, hee btooti billi ma. Wi ma agaadni, ŧenŧi ma agaadni gii to, bii tto ngi btooti gsamna antimbi, wee tínga ngolti yíŧimbol. Ndi nyaata a fnjiŋne, he ha atídi ngolo, bari mbo bigolla bigolla bógi, begi igole. Anjiŋne, yíŧi ma ngolni he gí yíŧimbol bsifoo bsifa agíni.